Namo vi jawo jawo te amita wande lawa dawa te uja amta ke awa atuna di siripetemi wande uja mo wande eto ko kago eto mo evetue awo sosomoaga eto ko kago eto awo evi ivujeore siripeto manga uwenae ami siripeto wandered ete wuja wande sosomoaga eto ko kago eto na evuja di sofumi wande uja mo te mo evetue awo sofumi eto ko kago te do oh wutu kitore oh sofu eiza ora gi sofu wande wuja reora di kombu wande uja mo Eto ko gawo teto awo euja ai kombu wande iuja mo wutu kito mo oh gi kombu wande iuja eora di sai wumu wandi iuja mo eno ko kago eto mo evetue amo euja mo nango muma kito oh di saiwo wandi iuja eora di jawo jawo te wandi iuja amo nango bebeta moma keri evire di oronomu wande eija mo iho poketo gueto awo aievi ra tofu ta wande awora gikira imu wande ija mo iho awo gueto awo aijo ai evi ija tofo ta wande awora ingato gigi pum eija mo giti pum eija mo tape timbeto awo tofo ta wande mo eija evere Eija mo gi wuji ingi eija mo aiketo waeko awo ai tofo ta wandi e awo di buju mire ija di eupa mi euja mo gi eupa mi wande euja mo te tape te me to awo hito awo di buji ungi eijavi di buji ingi eija mo wuti kitere oh di oupa wandi eija eora penimbe amo didi dipo amta wandi amo nango hauwera penimbe amo gi peupa wande euja mo nango hauwera evire te irikau au hambato gi simi wande eija mo una enda joi guweto eto ko kagoto mo ewetue eto koguweto guweto awo ai joi evi eija mo wa wantu wai Veverete akari evi eija di siamo eija mo wutui pambu eija mo nango umo kuri eija mo umo amo di sia wuto pambue amo be dobuba penimbe era dobuba peimbe era mi amta be amo gi amo ke kiki tawoto wutu sarukutu pambasamo nango ai mo nango pazirai ganjere miretoro awoto aveto gi hi amo jobopa peimbe era awo uwena uwena awo di sinta ke kikiri awora gi Sireremi eija mo mutami eija mo sirere buji inge eija mo ona godisae godisae buji inge eija godisae godisae ingi eija mo nango keara te pouweto awo veto umo eruru eona hambatona awo koge uwena awo gi jawo jawo tami eija vito pambuto tiri eija di tuna mi eija mo una e puna e e pepenei awo wa hito awo gi amire jawo ore jawo di re mira koro koro timbue koro koro tofo ta meni buju ingiza wo pajuruja woi timbuto koro koro ea gi amo eija mo atufu atufu Egi amo gi pepemu eija gi tofo ta gi buji ingiza mo pegeto penue eija evira awo di tuna mi eija vetu uto gi agena me eija mo agena mo kiri dira una tiri eviena awo vetu wuto enda sauno iwuja mo wuto erumoko mungi fue erumoko mane evechua te ago pamba soa minamo tiri embo awoto av gi agena anga uwe awo pambu ona tiri aiwu uwe awo wuwuto endae saune wuwute erue pambue eija awu kena awu die agenam eija di kara gam eija mo ona tiri tiri gira te wuto eumba mo Pegene embo ra embo ta warai pobo pegene euja embota ta warai piji pegene euja awo tiri erumo kovutore embo ta warai awo popo indi rumago pije sari indi rumago ako vito pambu eija awo di ami actere awue awo kiri eija di sehora mi eija mo di sefora mo pondo atuwe awo enda ai iemi isi basi mi umbuto wuto kareto imu kareto awo pambuto e amu beawo miai umbuto korereto wuwuto auketo awo giami gi jawo jawo tawo jage eija Kombu jage eija saiwo jage eija koro jage eija sebubu jage eija dipo jage eija oruna jage eija di jawo jawo ta jage eija unguta pondo ona ewe outo umbut dowe hawo ai gi jawo te jawo te mi puwera puwuto awo di pondo eija sewara pondo eija mi wuwuto aia awo di be die awo ururo awo mo hanana atuwe awo eija di jawo jawo ta jage eija oh toai toto pete uera pete uera wuwuto gi sokora toai siripeto abara uwe wuwuja suriri bara uwija suriri bara uwija wuto awo di ai tofo ta pondo eija indi awo Ena osa aira ore amta joe awo mo mo pren mo ke ke kaseto awo awo eh gi bede peta ami awo eroroa gi awo wajamo gi gi jawo jawo te mi amu waja wu aja mo be top gi jawo jawo te mi wande eija mo koge awo gi ami gi seimi wande ijamo hoi guweto akaribe eija Di dipomi eija mo tapa tembeto eija amo di taupa mi eija mo di amo tapa tembeto. Eija evire ai awo koge awo awo ke ena gi enifo enifo mi eija mo eto kogogoto wande mo evetue mo miretue awo eto kogoto eija eto kogoto di ami mo di guwe akari ta ingeto hau awo ai mireja woi awo e kambuto koro koro dombudo wija isi basi kambuto koro koro tuwija di ami eija mo keri sagu akari awo koge awo mona kogena eija eija awo Nagum koge awo di embawo embawo wande e nihea angaie wande embawo eija saiwo eija huwera eija gibo eija angato ai awo uwera evire uto uto awo sirire sirire mi eija mo ono mujei orise buji ingeto eija be kijo umo umbuto weija mumu umbuto ijera awara hoi di amo peni era di amo umo di eija evire di amo ombu di mane di amo mo di eija mumujui awo erukuge awo nango koge kera mumu sireremu eija mo awo kowe awo di sirereraie awo puwera di tiri di ona ie ero tora amo hito Di enda iru samo hito di umoji iru samo hito awo inonta ea inonta era iniro er inonda iru eija amo di amo arevi enuto sebubume eija mo waji katoroka akaribe wajiketo tore keto umo kiyeya chan die awo enda eija namo enda pamonarato namo enda emborato awo sebubume eija waji katorako uwe awo ingi uruwe eija digi warami eija mo name enda embora eto endai awo waji katoroka wo eija di wara ta wa amo enda oh hawo umbe iwuto witi witi hei aramoai gi buji ingi eija giuwara erijamo endamo be umbara ara komane enda jawo enda wo worere keto gi egi fowoi iji menta weto Ombe ewutu witi witi witi hey awo jibuji inge hey awo koge awo puwera awo di enda amo enda eruja ai awo herira di sepupu amo amo amo ai endai erujawei awo herira di e joue ita jogue awo endafare di se sepupu di wara awo herira awo disepupumu angato aikena diwara angato aikena oh koge uwena di bera beta hena amta wande amo henate didi pereta wande amo ona aruma joi ona enda panga joi awo didi peremura ai muja didi peremu muja mo didi peremu gi buju mane ingi uja Peiketo awo meni awo ungi euja meni ai ungi euja mo tofo ta eto emi kambuto awo ai mi euja mina gi pende euja awo didi perere amo angato ona panga joi tofo ta everi be mirerire una panga joi ra oena ofae wutu fui awo nangore kogoe didi pere mo di mi orete didi pereta wande rona panga joi ra panga joi ah ai evereto evite ereto ai mi euja jawo didi pere amo amo panga joi mi euja mie didi deramo tofo ta meni amo meni te tapa be tapa ingi euja meni tapa be ingi euja ingeto nawo emi awo kambuto na ara emi mina gire peni euja wina ago ofai wuto erumo ko ako joi pambu euja au didi pere Amta ke kikere awora owereketo di enifo imbena di enata inderi bari amo onga ongara di ja jawote jawote henamo di nata inderi amo enanata ibe mo awuna awun di eore ai namo e tanderawo mundiuja didi pumere di tanderawo indi euja didi puami indi euja mo e oigabe awo indi euja di horo saiwa mo indi euja mo okisa jakisa wendi euja wowo sawo indi euja di natan dere awora di agen namo bajewa indi euja pige sari awo indi euja anga uwe kira imu pije awo indi euja embo ta pije awo tofo ta inderi awora Pije amo pije sari mandate teha kowin awo ingeto gikira emta indire awo siripetamo te usawa indi euja siripeta inderi awora di oronamo di amta indi ramo okisa jakisa amdi euja di agen namo vetu fue ara embo ta warai pije kouwa indi euja gi jawo te hena amta inderi awore awore awo indiena di re pajiora iwo embo ra tesire gisire muji eru euja ofa eman iruja muji mu ereto iruja Tofo ta kie ie amo mawutore ma pambusora gisia pambuto ie arumbuto mire paipai mirisa paipai uwe umo pambuto kugere ma pambuja awora amo umo ta tofora umo eruja gi bebe tamo pete enanata iruri besi enanata ire auri amo ma angatu ma angatu herira gi ami eija vite pambuto tie eija vento pambuto ewa eija di erenami awo anga uwe pajire evire awo ungote kekiki awo angato